Jngu xru ie, nu kan guthe, nu kan, nii kan nguthe, jnii kan, yaa kan nguthe, kanthe kan luego the.